I koʻu hoʻolauna ʻana me kekahi kanaka i kamaʻāina ʻole, e nīnau ana lākou e nīnau ana wau iā lākou ʻo wai ka inoa ʻohana a me no hea mai ʻoe no ka mea ʻo kēia mau nīnau ʻelua e puka ana ka manaʻo he nui ʻinoʻino inā kikoʻī kēia kanaka.